leiðtogar Evrópusambandsins leggja hart að Bretum að fullgilda Brexit samninginn fyrir jól því annar standi ekki til boða e s b samþykkti samninginn í dag seðlabankastjóri segist ekki hafa íhugað mikið að segja af sér eftir að Hæstiréttur felldi úr gildi fimmtán milljóna króna sekt bankans á hendur Samherja útgerðarfélag Reykjavíkur hefur sagt hundrað þrjátíu og sex sjómönnum upp störfum á þessu

ári og kennir um erfiðum

frystitogara sem stjórnvöld beri ábyrgð á þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi fallið á undanförnum vikum hefur eldsneytisverð hér á landi ekki lækkað að sama skapi forstjóri n eins segir að skýringin sé veik króna og skattar sem ekki tengist verði

hafa verið stofnuð hér á landi sem hafa það að markmiði að fólk geti æft og keppt í tölvuleikjum á sama hátt og gert er í öðrum íþróttum

Brexit var samþykktur á fundi leiðtogaráðs e s b í Brussel í morgun leiðtogar sambandsins lögðu hart að breska þinginu að samþykkja hann því annar valkostur standi ekki til boða samningaferlið hefur verið langt og lýjandi og stóð í tæpa tuttugu mánuði umræður um samninginn í Brussel í morgun voru hins vegar snarpar og lauk á innan við

með niðurstöðuna en vildi ekki taka undir með að sorg fylgdi þessum skilnaði heldur tækifæri fyrir breskan almenning

snéri aftur heim nú síðdegis en við taka erfiðir tímar og þar mun líklega reyna mest á að sannfæra breska þingið um ágæti þessa samnings Eiríkur Bergmann segir að staða

sé sterk og að mörgu leyti standi hún uppi sem sigurvegari hún hefur náttúrulega sýnt alveg ótrúlega þrautseigju ef svo má segja hún hefur komist í gegnum hverja hindrunina á fætur annarri hindranir sem hafa litið út fyrir að fella hana næstum hver og ein þingið á eftir að samþykkja

og þar er hver höndin upp á móti annarri og

gríðarlegu fjöldi í Íhaldsflokknum sem hótar að hafna samkomulaginu svo það veit svosem enginn hvernig það fer Bjarni það er erfitt að sjá að svo verði allavega í augnabliki en

en það gæti vel breyst og Eiríkur hvort það dugi til það var auðvitað fyrrverandi forsætisráðherra sagði í dag að það eina góða við þennan samning væri að

í Danmörku hittu nokkra

í dag við skulum sjá hvað þeir sögðu

telur ekki tilefni til þess að hann segi af sér þó að Hæstiréttur hafi fellt úr gildi fimmtán milljóna króna sekt á hendur Samherja hann telur sig ekki hafa bakað ríkinu bótaskyldu með aðgerðum sínum áttunda nóvember felldi Hæstiréttur úr gildi ákvörðun Seðlabankans um að sekta Samherja um fimmtán féll hefur fréttastofa reynt að ná tali af seðlabankastjóra en það var ekki fyrr en í dag að viðtalið var veitt Hæstiréttur staðfesti með dómi sínum niðurstöðu héraðsdóms við urðum að láta reyna á það til enda hvort hún stæði vegna þess að við litum öðru vísi á málin og við vorum með lögfræðiálit sem hneig að öðru það er að þetta bréf frá tvö þúsund og fimmtán

væri ekki þess eðlis að það jafngilti niðurfellingu á málinu héraðsdómur byggði niðurstöðu sína í málinu meðal annars á bréfaskiptum Seðlabankans og Samherja fyrirtækið spurði Seðlabankann í apríl tvö þúsund og fimmtán hvort bankinn hefði lokið rannsókn á ætluðum brotum á gjaldeyrislögum í svarbréfi tveggja starfsmanna Seðlabankans segir að hann hafi ekki til

meðferðar mál gegn Samherja málið sem fór fyrir héraðsdóm og Hæstarétt var lítill hluti af því máli sem Seðlabankinn hafði til rannsóknar gagnvart Samherja er þessi dómur Hæstaréttar er hann áfellisdómur yfir störfum Seðlabankans ja ég veit það ekki hann ekki að taka á öllu málinu í heild hann tók til þessa eina eina máls hann var kannski áfellisdómur yfir þessu bréfi það hefði átt að orða það öðru vísi nú hefur verið krafist þinnar afsagnar úr embætti seðlabankastjóra er það eitthvað sem þú hefur íhugað nei ég

mikið það er nú alltaf verið að krefjast þess ég er með of háa vexti og ég geri hitt hitt hitt og þetta það er nú annarra að meta það en ég held að það sé ekkert í þessu máli sem gefi tilefni til

þess okkar hlutverk var það að sjá til þess að höftin myndu halda þau voru mikið að leka töluverð ummerki hafi verið um það að skilaskylda á gjaldeyri hafi ekki virkað sem skyldi töluverðum hagnaði hjá þeim sem það stunduðu sá hagnaður féll ekki af himnum ofan hann kom auðvitað úr vasa almennings sem varð þá að búa við lægra gengi krónunnar en ella okkar hlutverk var að hafa eftirlit með gjaldeyrishöftunum og ef það vaknaði grunur um meiri háttar brot þannig að þá máttum við kæra heldur þá áttum við að kæra og það eins fljótt og auðið væri telur þú að þú hafir prívat og persónulega valdið

Samherja tjóni með aðgerðunum og bakað ríkinu bótaskyldu nei það tel ég ekki viðtalið við Má er að finna í heild sinni á vef okkar ruv punktur is þrjátíu og sex manna áhöfn á frystitogaranum Guðmundi í Nesi hefur verið sagt upp eftir að Útgerðarfélag Reykjavíkur sem áður hét Brim ákvað að setja togarann á söluskrá félagið segir í yfirlýsingu til fjölmiðla að það hafi gert út fjóra frystitogara

frá Reykjavík í upphafi þessa árs en að ári liðnu standi aðeins einn eftir Kleifaberg sjómönnum félagsins hefur fækkað um hundrað þrjátíu og sex í yfirlýsingu frá útgerðinni er skuldinni að stórum hluta skellt á stjórnvöld þau beri ábyrgð á erfiðum

með óhóflegri innheimtu stimpil og veiðigjalda þá er verkfall sjómanna í fyrra einnig nefnt en kjarasamningar hafi gert

rekstur frystitogara erfiðan og átt þátt í fækkun að undanförnu eldsneytisverð hér á landi hefur ekki lækkað í takt við lækkandi heimsmarkaðsverð á olíu forstjóri n eins segir veika krónu og háa skatta skýra þetta heimsmarkaðsverð á hráolíu hefur lækkað um tæp þrjátíu prósent síðustu átta vikur verðið var áttatíu og fimm dollarar á tunnu þann fyrsta október og

sjötíu og þrír dollarar fyrsta nóvember í dag kostaði tunnan fimmtíu og níu bandaríkjadali verðið hefur ekki verið lægra á þessu ári þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi lækkað töluvert að undanförnu hefur eldsneytisverð ekki lækkað að sama skapi það má segja að skýringin sé tvíþætt annars vegar eru skattar á hvern lítra um sextíu prósent

og eru fastir og hins vegar hefur krónan veikst talsvert gagnvart dollar á síðustu misserum skýringin fyrir því að verðið fylgir ekki alltaf verðið hefur verið lækkað um sjö til níu krónur í þessum mánuði en það væri klárlega meiri lækkun ef krónan hefði ekki verið að veikjast framkvæmdastjóri FÍB hefur gagnrýnt olíufélögin fyrir hátt verð og sagt að þau skýli sér á bak við flókna verðmyndun ég held að sú gagnrýni eigi ekki rétt á sér vegna þess að hann veit það eins og allir

þróun á heimsmarkaði þannig að stór hluti er náttúrulega bara innkaupsverð og skattarnir og þeir eru fastir sama hvert verðið er fyrir utan virðisaukaskatt þá eru það skiptir engu á hvaða verði þið seljið

sömu á síðasta ári vorum við að innheimta tuttugu milljarða fyrir ríkissjóð frítt til að bæta vegakerfið og þeir skattar fara ekki neitt þó að verðið hækki eða lækki sálfræðingur segir að dæmi um að Íslendingar hafi svipt sig lífi sem er talin vera næsti stóri

tuttugustu og fyrstu aldarinnar

er vaxandi vandamál

tilkomu samfélagsmiðla að sögn sálfræðings sem hefur sérhæft sig í meðhöndlun á fólki með tölvu eða

flestir sem leita sér hjálpar vegna

hér á landi eru fimmtán til tuttugu og fimm ára hann segir að þeir sem verði fíkninni snemma að bráð þroskist hægar en jafnaldrar þeirra þar sem þeir taki ekki þátt í lífinu eins og aðrir þegar þeir átta sig á því hvert þeir eru komnir þá fyllast þeir af rosalega mikilli depurð og ofboðslega miklu þunglyndi það er oftast þá sem við sjáum að þeir fara að upplifa tölvuna sem einhvers konar bjargvætt sem þeir geta ekki slitið sig frá þar sem að tilhugsunin um að fara frá tölvunni jafngildir því að vilja deyja þegar það verður raunin þá sjáum við oft einstaklinga fara yfir það að pissa í flöskur tilhugsunin er

frá tölvunni þá langar mig ekki

að vera til lengur ég hef verið að vinna með einstaklingum sem hafa endað á því að taka eigið líf þeir voru á aldrinum fimmtán til tuttugu sem betur fer hafa þeir ekki verið margir en það hefur endað þannig já nánar verður rætt við Eyjólf í lokaþættinum af sítengd veröld samfélagsmiðla sem sýndur er í sjónvarpinu í kvöld slökkviliðsmenn í Kaliforníu hafa náð tökum á sem hafa valdið mikilli eyðileggingu undanfarnar tvær vikur staðfest er að áttatíu og sjö hafi látið lífið en tvö hundruð fjörutíu og níu er enn saknað þrettán þúsund hús urðu eldi að bráð og bærinn paradís er rústir einar eftir að

eldurinn fór þar yfir um miðjan mánuðinn hann er sá í sögu Kaliforníu og slökkvistarf

hefur gengið bæði hægt og illa vegna erfiðra aðstæðna mikill vindur hiti og þurrkur hefur verið í Kaliforníu síðustu vikur slökkviliðsmenn segjast nú hafa tök á eldinum en við tekur mikið og erfitt hreinsunarstarf nærri allar bækur sem koma út fyrir jólin eru prentaðar erlendis þetta hefur mikil áhrif segir framkvæmdastjóri Forlagsins nú eru síðustu forvöð

fyrir bókaútgefendur til að prenta annað upplag fyrir jólin jólin eru gósentíð bókaunnenda og nú þegar langt er liðið á nóvember er óhætt að segja að jólabókaflóðið sé komið á fullt í ár er jólabókaflóðið þó öðruvísi en vanalega því nærri allar bækurnar eru prentaðar erlendis

það þannig að prentsmiðjan Oddi sem prentaði umtalsvert af jólabókum hvers árs seldi

útgefendur áttu þann eina kost að prenta erlendis flestar jólabækurnar í ár eru prentaðar í Þýskalandi og Lettlandi en líka í Kína og Indlandi Egill segir þetta þó almennt ekki hafa áhrif á verð bóka hvaða áhrif hefur þetta fyrirkomulag á ykkur bókaútgefendur þetta mun eflaust koma til með að hafa heilmikil áhrif ekki bara á okkur heldur við þurfum náttúrulega að reyna að stilla af upplögin betur en við höfum gert það hefur

hvers árs að endurprenta vinsælustu titlana þannig höfum við séð vinsælustu bækurnar fara jafnvel í þriðju og fjórðu prentun en það verður ekki á þessu ári er enginn möguleiki

ef einhver bók slær í gegn að bregðast við og prenta meira það má segja að síðasti möguleiki sé núna í þessari viku það er þriggja til fjögurra vikna láti maður framleiða í Norður Evrópu þannig að við útgefendur erum að reyna að ráða ráðum okkur hver í sínu horni að sjálfsögðu þessa dagana hin árlega ljósaganga UN Women fór fram í miðbæ Reykjavíkur síðdegis í dag á annað hundrað manns tóku þátt í göngunni sem markar upphaf sextán daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi með göngunni í ár eru þær konur sem hafa léð

metoo hreyfingunni rödd sína og reynslu

Women á Íslandi segist hafa fundið fyrir mikilli samstöðu í göngunni markmiðið með henni sé að komast að því hver viðbrögðin við metoo hreyfingunni eigi að vera á hverju ári er alltaf haft mál eða áherslu sem horft er til með

raddir þolenda hlusta og gefa þeim þolinmæði

trúa þeim og gefa þeim svigrúm

Íslands voru stofnuð á dögunum samtökin hafa það að markmiði að bjóða upp á æfingar fyrir börn sem vilja keppa í tölvuleikjum eins og til dæmis

ekki þarf að fjölyrða um vinsældir tölvuleikja meðal barna unglinga og jafnvel fullorðinna nú hafa verið stofnuð og var starfsemin kynnt á fundi í Háskólanum í Reykjavík í dag við viljum sjá Ísland standa framarlega þegar kemur að þessu við höfum

tækifæri hérna við erum lítil og erum með góða reynslu af því að byggja upp innviði í kringum alls konar greinar sem að við höfum staðið okkur mjög vel í og

rauninni engin undantekning þar

að sjálfsögðu viljum við sjá íslenskt afreksfólk í fremstu röðum en við viljum líka vera viss um það að við erum að byggja umhverfi hérna þar sem allir þeir sem hafa áhuga á tölvuleikjum geti komið verið með einhverja snertingu við

við þetta rafíþróttaumhverfi og fengið eitthvað jákvætt út úr því út í sitt líf samtökin stefna að því að boðið verði upp á æfingar fyrir tólf ára og eldri starfið verður byggt upp með svipuðum hætti og annað íþróttastarf karlar eru í meirihluta þeirra sem keppa í tölvuleikjum og því vilja samtökin breyta jú það er draumurinn að ná til fleiri stelpna en líka þar sem

á landi þá ekki síður stráka hvaða leikir eru þetta sem

klárt mál að

með efstu leikjunum enda búið að springa á örfáum mánuðum á heimsmælikvarða senan hefur líka alltaf verið mjög sterk á Íslandi og við eigum rosalega það sárvantar organista í Danmörku og sífellt færri leggja orgelleik fyrir sig tveir unglingar fengu að spreyta sig í messu á Suður Jótlandi á dögunum og báðir segja að draumurinn sé að verða organisti þeir Frederik og Anton eru fjórtán og sextán ára og hafa spilað á orgel í nokkur ár eitthvað sem fáir jafnaldrar þeirra virðast geta strákarnir léku á orgelið í

á Suður Jótlandi en þar eins og víða annars staðar í Danmörku er mjög erfitt að finna organista og það stendur ekki á svari þegar strákarnir eru spurðir um hvað þeir ætli að verða þegar þeir verða stórir þá að veðri loftþrýstingur hefur verið í hærra lagi um helgina og því fallegt vetrarveður víða um land breytingar á veðri verða hægar næstu daga en loftþrýstingur fer þó smám saman lækkandi og bætir talsvert í vind á landinu um miðja viku Theodór Freyr veðurfræðingur fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins Aron Einar Gunnarsson

í fótbolta segir að Gylfi Þór Sigurðsson samherji hans í íslenska landsliðinu hafi lengi verið vanmetinn í ensku úrvalsdeildinni þeir mættust á vellinum í gær Akureyri vann mikilvægan sigur í

snéri aftur í dag á sitt fyrsta heimsbikarmót eftir tveggja ára keppnisbann og allt varð vitlaust fyrir úrslitaleik Suður í fótbolta í gær leiðtogar Evrópusambandsins leggja hart að Bretum að fullgilda Brexit samninginn fyrir jól því annar standi ekki til boða

e s b samþykkti samninginn í dag seðlabankastjóri segist ekki hafa íhugað mikið

að segja af sér eftir að Hæstiréttur felldi úr gildi fimmtán milljóna króna sekt bankans á hendur Samherja útgerðarfélag Reykjavíkur hefur sagt hundrað þrjátíu og sex sjómönnum upp störfum á þessu ári og kennir um erfiðum

frystitogara sem stjórnvöld beri ábyrgð á þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi fallið á undanförnum vikum hefur eldsneytisverð hér á landi ekki lækkað að sama skapi forstjóri n eins segir að skýringin sé veik króna og skattar sem ekki tengist verði hafa verið stofnuð hér á landi sem hafa það að markmiði að fólk geti æft og keppt í tölvuleikjum á sama hátt og gert er í öðrum íþróttum fréttir eru næst í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn